<noise> na chunda si yu si si sina thina thji'a bangina baji na nthua baxina <noise> yaa na thja xi na ya na chute ta xan na tekina kexren nch'i thjen etha'on nison nk'e <noise> ba bangixi na baji na ntha baxina escuela ya thi chunxin cha'na ya thjona na xro theta'an xan thi kon xan na thekin na chujni <noise> chunda'a yo ni si sijina thji'an.